Karazana dihy fantatro a: misy basesa, <hesitation> vakodrazagna <hesitation> kawitry, kilalaka, salegy, bawejy, de io arakaraka faritra misy anazy, basesa zao besimisaraka, vakodrazana itambaran'ny maro, kawitry, kilalaka, lay any bongolava regny magnano ananzy, karaha zany koa salegy.